Enyanga eyo ndabanikhale nekhatarajelecho khubaa neshindu mmakhonk kanje tawe. Kho ndaba nekhale mundu yamala yakhupila esimu yambela aah uikhale ap amba akasi inyolekhane abundu khusamulekho khunyole khunyala khusamula liwiki nomba amaruiki kabili ndali nikhale nimbole mala kata munzu muno mbula sukari mbala shindu shiosi si enyala khurachilakho embula amangondo, kho amangondo ke isikuli kee amarebo mbula, mbe embula amang'ondo kene nenyole ena ikhabi yo omundu ikona yonyeme so manye ni manyire zala khukhupiwa esimu esamuli amawiki kabili enyole amangondo kaa kanyala khukhonya khumaisha kanjre tawe. Ebindu bitisi bila ba ningamwile ndamala nikosa ndabunyola khubirira khukhusomala khu ndasamula ndasamula naawa amatuma ngava amatuma ndamala naama amatuma amawiki kabili ndonyola khu ndaba nindemewe esukari ndajaza esukari ino esukari yakhaile ebindu bia omunzu nanyola khu inyanga yanje ni bahati yaba en yange indayi nesialo ye ndikhale amala nimbkla nyasaye ni amonya biosi mubulama bwanje niye sinyala khuiba ndikhane alafu ambole amba khuchie kasi inyoleche abundu kho buli shindu noba lukhale no okanakananga ranga ukanekane nyasaye kwanza anange akhungose mi shila sindu sichila ukhumenya khuno khumonyanga khu neema khuyanze eneema ya nyasaye khe ise yaba ekhabi, ekhabi yaba inyanga ya ekhabi yabirira mshiange niangalia ekasi ndakhola khu mawiki kabili.